Se apou jaeko museo pe jokope aja ayemboe baeko yandeipi reta oyapo arakae, jare aesauka bi misia reta jukurai omae baera kiraiko yandeipi reta jare jae reta omae baera baeko yaiporu bae jare baeko yau ba, jare ketiko yandeipi reta oiko bae